Nyamugo nyamdu je be duddini tingeere be angalaaje do wata pofde goddo haccha masin ngam tingeere be angalaaje do haccha to goddo nyami dum kecchum. amma to goddo defi dum ha haako ko ha nyiri kanjum kam hunduko mako hacchata masin o wawan o nasta himbe o yewta be nanata hunduko mako do lamma angalaaje be tingeere.